والله <noise> نحنا -نكون- نفضل نكون مؤلف مشهور؛ لإن الكتابة تعطيك حرية كبيرة في التعبير عن أفكارك، ومشاعرك، وتترك <noise> أثر كبير في الناس، الممثل معروف لكن دوره عادة يقتصر على تقديم الشخصية، بينما المؤلف يقدر ينقل رسايل، ويؤثر في العالم، الكتابة تعطيني فرصة للتأثير.